Kua temimonde ñavae nderete opaetei oñomava <noise> jare oime vi iru yanderie oye (pausa)kua katuva jaeko yan <hesitation> bondeta. Yamondeta yande yaikuarupiño, yande ñanekirei <noise> yayemonderupiño